Ami nkemana mike Ono k'itu kè ikọd Bassey inyang ke ono itu emi esin ede kidak ukara odukp ami Local Government, cross river state ke Nigeria emi. Euh ini nkem anade ndi mme mkpo mme mkpo akudde idahaemi ikisi idukhọ ntra that is why mkpo ọkpukhọde nte se nkekudde mmanade ndi mesida mi mkpe usuñ nta mi nsin akamba ebi nnyin oko ke twenty naira kpọd but idabaemi in nkesidep mkpo ke mbak ọkuk edip but idahaemi mkpo nkesidepde ke mbak o̱kuk edip idahaemi edidi mkpo nte mme mkpọdọhọ okpon okuk tutu edehe tu ifin ndisaña ndọhọ ete tu mi sim akamba ebi nnyin eke ko ọkuk nkesidade ke efuri eduri isua me dup mekeme ndida usen kied ekpo usuñ aka akamba ebi mne mkpo ọkpukhọde usuñ nnyin ikisitiehe nte, ete ute mi kusuñ mi ke ebi nnyin mi ukusin akamba ebi kpukpru mkpọ usun ntuahi ntuahi usuñ ifemke utusin do mudaha ibọk udukhọ ke emem de mme mkpo okpukhọde mme unam ikisidepde mkpri mkpri ọkuk idihe aba eyekpok duni ọkuk idahaemi esed ikitiehe nte nte idahaemi esed ọkpukhọde ma idahaemi mkpo ọsọn idaha emi se nkudde nke experien nkekudde edi oro enyeme ukpukhọde ma idahaemi mkpo ọsọn idahaemi akan ini oro nkamanade